ننقع الأرز بمدة كافية بماء مغلي -مر- بمي مغلية مرة، <hesitation> نصفي الرز، <hesitation> بشكل <hesitation> جد جد جد جد قوي، <hesitation> نحط -ع- القدر على الغاز <hesitation> سمن أو زيت ما يتناسب، ونحمص الرز مع السمن، أو الزيت، ونظيف موية.